Matetiky mampahazo alerzia gn'olo da e raha agnantine ranomasy agny io, fruits de mer hoasy- hoy gn'olo, chocolat avao koa e sasany sy mahatanty an'io, izay.